bakanen pawean po'po <hesitation> empeen pasan tangan <hesitation> peen pasan tangan mosa kukis-kukis pawean po'po sinari <hesitation> sinari kuekuk onde-onde onde-onde makanan pake kelao pakanen sapawean po'po pakanen tii empeen tii pawean po'po santan empeen cekalang santangan peng ko'ko santangan peen asinan santangan <hesitation> gowu juga tiin gowu tiin <hesitation> toropa pakean santan ado satu santangan lakopera tu pakan kantendei sedap rimai empe gowu ti'kepa rimaine tuaatu yo sako dumuga uwi wotu <hesitation> pakeyan nu po'po medomu po'po kukaiten gumuret woti <hesitation> temumu kiriau nuwi wean gula a patudu neratu <hesitation> nuwi tii nuwi <hesitation> kuer pakueren <hesitation> pinako empopo tiin yo wo makanan tu makanan santan sendeen atu sendeen pasantangan empeen sendeen tomal sendeen keluasa sendeen paku pasan tangan tu udu sedap rimai tu satu paden nedalakonudu nudu cekalang ka'pa nudu nasinan yo paweaan santan ti wou nepapen nou pasan kukis-kukis sinari <hesitation> kaiten po'po sinari tiin <hesitation> kaiten po'po kasion po'po kaiton nutin sakonutu spuluh liter mpo-mpo nituti emo kumurang limabelas <hesitation> podo' dima biji- kaiten notupusan nuwan sedap wan cari mata Tuyan pondang wotu ramansengtu tucampuren keriamu gampudut yong gampudut ti tu satu swopemlakum kampudut didem wotusiwoundu tuu wotumenongudu ko wedidiinan punti ka'pa de di'ina deikit yalasmu witu tetodeen tii wotume'o u gampudu tii sinowokou bumbu mpo-po kina i pinouson santan netun de do amang santan kental wo santan ba aer santan ba aer ti bubuntu be wean nasin wotucampurentu wotuitoimotududud mo tudu'u tuno itu tungkukis sinari nitu tumpal ba'du tu untu tu sedap